Maro olagna <hesitation> mahazo ôlo aminy maha mikarakara hagniny amle tany mando be regny ôhatra zao mamelogna afo- mamelogno afo zao afo everiny ho velogno nefa le takatranle amandona amle tany de maty, de igny zai fa agnisany miteraka le fa-fahasimbagnany hagny de avakeo koa am resaka- de avakeo koa môra maratra- môra maratra zegny ra aminy tany mando be igny.